Fɛmu num ngɔ ku beya kpɔ dzaa. ngɔ kpɔ kpɔ neba uveubɔ iveu nu neta anguhɛ kaci ngɔ idang rringɔ gor- gɛ ngɔzĩ domin ngɔ zi nu ka tsa domin nga dzaa ngɔ imang ngɔ nang, ĩ ĩ awa tsindi ku bewe idang rri ngɔ risɔrri nu zĩ gɛ ngɔ zĩ uyei abin adengu domin ngɔ kpo imang, õ õ awu tsindi ku bewe ngɔ ba risɔ ngɔ fɛmu num ngɔ rri iya ngɔ zingɔ ni iyo nera fudzekau irham ngɔ nu ngɔ gha boi neta anguhɛ̃ ka ci ubin nukpɔ mum ki deyiwango nu rayuwa ngɔ karh ngɔ koru ngo rayuwa ku bewe koru rayuwa ngɔ ku zei nya nerha ngga amɛn ka tutɛn na amɛn ngɔ neb nya nepha nggu amɛna abvun ubin nepha neba nyakpɔ nggu abvun nya nga nggu amɛn ka tutɛn nepha ka kpo ubinha awu kpu mɛm, mɛm ki gha nu gɔm kom. Ubine kpu nerha ngɔ nyangu ngɔ idaa mɛm ĩ ĩ nyangu amɛn ka mena ngɔ ngɔ ninangɔ ngɔ ba dze itserngɔ nu fɛnu num a num tserha mi ba itɔ nɛ ma dzaa binha wu kpumum ngɔku tarh aruha nu fɛna nga num ai gũnga auwa ngɔ ai dzizaanga ubina nɛ ngɔ ku kpo domin ngɔ gha nu nɛta ngwhɛ̃kaci ngɔ idan ngɔ rhe gɛ ngɔ. zĩ nya ubin nera gɛ nya nggu amɛna ka duda ĩ ĩ asi weya tsindi ku zeĩ awu tsindi ku bewe somi deyangɔ dɔpu tsindi ku ze ngɔ kpow igubɛn amɛna ngɔ ba dɔpu nɔ ubin ki deyiwa ngɔ nɛ ngɔ kpikpowɔ igubɛn amɛna ngɔ. ngɔ gungɔ ubin ki denwa ngɔ se mum ĩ ĩ ngɔ dɛɛ utɛu.